Mitondra hery miaro tanjaky amin'ny vatany olona, da mampitombo ny olo koa ny sakafo fa ny fiantraikany da miankina amin'ny karazan-draha haniteña avao koa añao mihina raha be akora simiky ireñy da mety hisy karaza arety tahaky aretin'aty, arety lalan-dra koa mahazo añao mihina sakafo biolojiky iñy da teña mahasalama sady maharitsy ela be vao mety ho faty.